Ankamarozan-jare zagny haiko hoe mivavaka amina katôlika. Zagny hoe mandala resaka fivavahagna zagny zare. Avake koa, zare koa zagny mandala resaka fihavagnana ihany koa. Mahay mihavana zagny zare.